Wor Thailand kunen, wor kun worr dib ede duran <hesitation> won issa tekelezuu. Worr kun umoja akan kaaba, worr kunnen duran won an dage inin <hesitation> akama waq kadete dubatan, bokke kadettaa, bokke kannen maennan orruan orreti, horrian horreti. buyyon ishiati bate ishin annen dudh. dib ete horri horete, ree, akan horeti. dub worr kun worr akanatii ishinnen. dub amminnen worr kunnen worr yaani umoja guddio kaabu. dini ishin kabdinnen dini ukiristoatif uislamua akan kabdi..